Abbe atun meh, atuni meh ago amang edunck ewe agwong je imia iuun eww ago aua kuboma ido-dorni odum, areme eshi shina ameh, areme shi-shi shi-shina ameh, abba aweb meh, abbe aweh meh inep-inep agwe, aua semeh inu ameh, asemeh inu aku-meh asa rai eyen, abba asun-meh aseh ke eyen agwe, ari ton educk we igo, edunck enve after abbe a dugi meh ishi je egbi iuid, eh efiam euid abbe among meh arem-meh agogi-meh kpor-kpork arong meh asege edibeh esah, among meh aseh ke edubor esah agwe, adim-meh, adim eifa dog-edunk, ari dim effa educk-educk, ari gear ouack euihere eviauad, egear ouack evihere euiauad agwe igbi ouen nne nkani-ken onine, oreme idimi oreme ikuhubar ere-reme ago abbeh among mne aged onor kpor-kpork mma ene bana mmeh anerum, aner kpor-kpork ashimeh ari rum odorn idim ipin irome adorn imange irome eh ishi edunk efia, ishi edunk euai wor igaha ofer umugir jemi iyeah mneh kubor aribnni ishi edunk euai imang mch irome adorn, mma enerum, mma anebana, mma jigi-jigi eyennor, mma adim adim, mma jigi-jig ari kpor-kpork idim ibin irome adorn, imang me iren eh ishi educk eusi gee osoil, osoil wor gam-meh mbiak pan wey nga ari nireme gba, deme ye <hesitation> ukuwara, ushi ukuwara engune ishi ku ukuwaria engune.